खरहाभर अपना लम्बा लम्बा कान तमान कामके तहिन प्रयोग करतियाँ । साबति पहिलेते एने कुइ फे अवाज सुनेकमारे अपना लम्बा लम्बा कानके प्रयोग करतियाँ ता कि कुइ दुश्मन आइथे या शत्रु आक्रमण करे आइथे कहलेसे एने उ अवाज ओहके पहिले सुनलेहतियाँ आउ सतर्क हो के भाग जितियाँ । अइस्तहिं करके दुसरा काममे खरहाभर अपना लम्बा कान अपना तापमान फे नियन्त्रण करेक तहिन प्रयोग करतियाँ । अइस्तहिण करके खरहाभर अपना लम्बा लम्बा कान अपना संघरियाभरिन सँघ संकेत करेक तहिन या बातचित करेक तहिन फे प्रयोग करतियाँ आउर अपना लम्बा लम्बा कान एने <hesitation> <noise> ईशरा करके अपना संघरियाभरिन बतैतियाँ ।